أحب أشوف الأفلام الوثائقية, زي اللي بتنعرض على ناشونال جوجرافيك, أو إني أقرأ رواية, أو أسمع كتاب صوتي, أو أسمع بودكاست, أو إني أجرب أطبخ أكلات جديدة مش من بلدي, يعني بتعطيني خبرة وبتخليني أتعرف على ثقافات أخرى.